Me prim travai al e stait ën la scola, a m'piazìa, ma al a piazume sempre d'pi, i eru pöi pa gnanch tant cunvint cuand l'ai cumincià, pöi però man man che sun andait avanti sun sempre pi apasiuname e l'ai cuntinuà fin che sun andait ën pensiun